Mbechi mbechi alamisu ah lamisuna viyi na giyu askari kobo utsiyu kidulba goraguya kiu duya munagu mihiya du viyi mibuba jina ukuyi kiu amuliya alwala kiu alida kiya miliya duwa giya kiya miliya sallah sal wuwafa paraku damuwa aiyimai sai kidu iju anu mjigiya anumusha anu musha marghi musha giyama yu akidu iju anuda ki iju ahuwanda k-lapiya anu tsi mtu mtuma jan sukuri namur ujar huja manyu inda many inda yaha ahayimai kiyuya kiinda juhur arbuchi indaga kudu iju ki iju anyi wirpida anu mji payi asukarari mjigu kuda ganga kuma ku iju ahuwanda iviri pida aban giyu iviri chu ko kullum giyu iviri chu aban manyu apida yu iyri pidama yu achu yu afirdama yu achu aban yu sai kidu iju sai kidu iju sai kidu iju sal kidu iju ma vivina tsu kipida chil ki kidu iju da mbechi tuduri apukuri lapiya ashina azugu tsuja mbichi jumma tsu mura kudu iju ku iju akauimur lapiya murapida lapiya ja musha ku iju awamur lapiya kiju wamur lapiya sukari yu kidu iju uwudufayu yu anfari komai arwe dufayimal kuji manyu kuda gungori ga mdiyaku kodukura susuku diyu asukara ja kuranga jan atudaku induga mira ma koba utsiyu kiya ndulba gora giya kul dunya dachi sai kidaguya sai kidu iju sai kudu iju damuwa aiyi umiyawudufayimai sai diya ajaumai taka achma jan diyu akidu iju ki iju ahuwanyi sa’a anumdu. Mugu ayirfida ku iju anada iviri pida namur ku ivuri buku kuma ku iju anamur lapiya jan giyu iviri kidu iju giya saidu anabori gasur dunga mal akurmai taka lapiya jan yu akidu ija tubarka anu iju maviyi akuduma ku iju atubarka apidarjima yauu apdidaryi iju ahinamur du lapiya tsu asan mdu ahirsu yau usiju viyi kudiri ahindarigu iju ku iju awamur lapiyaja jangichu ndur aiyimal iju tubarka anu iju mdugu ashilima aya usu kiuna abargu ashina lapiya aban usimama abargu ashina lapiya kwada abariyira musha lapida aban duya iviri chu aban zuda nduri ayi tsapumai jataka murakidu iju ma viyi akudu mura mal du lapiya jan giyu ivuri chum aka abashiki mai sayi akwa dari dunya akwa mushadayar aban jangiyu ivuri chu anumusha aban zarzar jan giyu ivuri chanamusha ya jan abanku abadam musha dunya ku murakidu iju mura kidu iju mura mchina wadufamur mura mchina wudutamur musha mura akidu iju mura kidu iju mura kida iju anu kowa mura kidu iju ki iju ashili agada lapiya ku iju ahuduri ashir ma viyi akuda kumur amadu lapiya maviyi akudu muramai du lapiya ma viyi kutu mur mayi du lapiya mdupu kuraganga ku iju ahuwayi ivin pida mchigu mal kuma ku iju ahuwa iviri pida mjirkuraganga ku iju ahuwanda bwashan ku iju huwanda bushan ki iju ahuwanda boshan mdugu abu lapiya kuma ku iju abani kuja guri lapiya udunya mura guri ku iju awamur lapiya. Munda lapiya uduniya ku iju wamur dutu iju wamur chitu ba shibiri bar mura baya mura kidu iju mura kidu iju ma laturi za viya na su mura hiya mura kidu iju mura tidu iju mura paya ku iju abarmur tsu aban abashikumai ndakuya aiyi namai aban dumur mulga mushada dagadan namur kaka bul bul naya kaka ahiya ya kakanaya uza naya uzaku ma bulamai lugaza ma mawi aiyi nay ligalu mawi mabul asitsu naya inda kuya aguri yimi kuya anayi ana musha kuya asusuku anubul kubul a sidamja usimu musha ndubul asukaya ya kugiyi viri ashia naya jan aga musha damya bulamairi ga girya naya aga musha abandam naya asuni viri kubarya mai sai igugara sunsuguda jan dumur achu iju atobarka anu musha tobarka anu iju dunayi tsapumai musha ku iju adulanayi musha ku iju aduwa ki iju anayi iviri pida ijuwayi sha’a musha konayi umtagu ku iju aduwanayi ko nayi umtagu ku iju aduwanayi suguna kuyi asunmgiryi musha kuyi asun mdu musha kuyi asun mdu kuyi indadu lapiya abanja mushada ndurayi diu bathuka chibamal toh mushada ijutobarka niyu akidu iju kolum niyu iviri kidu iju mdugu asamulayada alheriku mushada muhiya alheriku muliya daku. waya kidugu kiduju kiduju yu ati akwa unutiku harkuja arashili yukuduju yawadi yawadi har hayir mbe kuja arasahuyada abashikuma ya hayi kadumal arawudayu ivir tuda ivory wadi jansugiyu chuban iju fobarka anu musha musha jangu dunamama musha jan dunamarmur kuju wanda sa’a ku iju apahunada lagu iju awanda lagu ki iju aduwanada iju achiwanada ivi munagu jangiyu ivirchaban lagurbu ayumai dunama aiyi suwaraiyi mai sai musha manda bu manda anu mama ahah toh musha iya fobarka mayukuda gari ahaku damja wodufayuku sai wodu sai wadi sai wadi sukuku ai kidugu sai kidugu anu musha sai kidugju maja wanu mala lakana duya ahura mdagaja wamsa ayamama mama iri aduwaku nduvin muluya mulku mama nagu achirya ma waniyu wani iri aduwara kwada aduwa tiyu iviri mulmai tiki muna sallah namur aki duju hai mama mama nagu aga lagu kiju huwamur lagucha aban diayu iviri wodiiri harku viyi arakudu.